Oni̱ iyokkpamena or normeogbor abimanie ikpamera so̱ makha̱ ya̱ aki ara̱de̱ra akhama rayamah but anakheyawa emekhetu̱we̱ tsoso aniwhozayama̱ mai eni kpamerah two hundred okpa̱ okpa̱ ovwa̱ ekpa̱ evagube̱ rukje̱remai̱ emina ugoro natso na̱ rema̱ so̱ ma kha̱ ge̱ rwma̱ abotsenekpo ukha kheva̱ ero̱ maraqui awiyo amie makhkhe queiawiyo emi̱ marareyera mada aboga zi̱ emi nakhe̱ a̱bawero khe ukpagba ma̱ di̱ eminanareyerah emina khogho̱ ma̱ du̱gba̱ then ma kha̱kerurodera iradurayerah ikha̱khevaero iraquerah irareratse̱ rari̱ till na̱ abareyona̱ erarikheno ikhakhequera̱ ireratse ikpaqurayoipoty inerava ikpegirawo.